مافماش شخص معين أكثر تأثيرا على حياتي، فما برشا أشخاص كل عبد نتعلم منه حاجه، كل عبد يعلمني حاجه كانا حاجه كانا هو عمل حاجه باهيا عل-تعلمت منها و لا هو عمل حاجه خايبا تعلمت أني نعمل شنوا يعكسها هي معناها شنوا يحميني منها هذي الحاجه الخايبا هاذيكا، ما إنسان أثر فيا برشا ما فماش.